Dinnan wadi wulhina wu ndaka p’a c’ac’alwi a vu pyauna amma gwamana’a mati wita jarhin ban bakwa mbanai bakwa mbani ba miya, din ko waku laya Ulhu myina tsagyi khin subau ma dusa zha wi ca’c’alu ta Vulau, wu ndaka naha yau mbanai ghikhin yau khinahua bu ndaka lthayu layuwi, lthayakhi layu ba miya dinnan tee wa kuʒa p’iyatina ti wanko kuzama kaman ma babu wi waya ni chi c'ac'acwi amma wi dinnan sai wa kuʒa ma kama wu ndaka tala muzai sai wa dava gari ma wa migau wa fala muzai gdingin miya babu p'iyitina, nifiwi tadi Vuluna yani bu wu ndaka uma din khin subana babu p’iyatina wi ma sina wuyana sai taba dava injiki ai wi umma kaʒa ai wanbu uma kaʒa to wunai dole layuwi ta Vulau c’ac’alwi a ndaka sina p’iyatni tacki ngwamna kulum yani bu wu ndaka umau kullum wadi. Pargabai dole wu ndaka naha yau mbanai wu naha yani khimaluna ghikhin yan p’iyatina ghikhin ya khimatuna yan khimahina yan khmahina wa laya ma ma zha ngiru ko ba we va mimiyai nallhina gwanma a zaunu di <hesitation> nguva’aghuma ba yan ma ndaka umau na gma yau tahiyi ma tigha daghuma ma guʒa dibakwi wuti har khi dali khiji amma gwamana’a mai zha di nzumi di wahali be sosai, wahali taghum ba muya nayi gwamani zuni shinkapi bana mutikai cadighau fakakai ca dighan karmakaya ca ndakau to ni sai ya pu’ca nasin zuna har ta umma didan raa khin yau tahiyai amma gwamana’a bubu kowina sai ta ltha abu da nifyasi can sai a layi ta ghana ghara ghingin ya dava fana’a taba gara din di yunwai to caba biyama wica kwahi p’iyatina C’C’alguma kullum ca du Vulu nifina kullum ma be ko wa Sinnuwi ba wu ummi ghani wuti bawu lthiwi to babu usana soba miya wa tinana yani bu wu ndaka uma suyuwi yani bu wu ndaka uma paruna wusuna kobu p’iyatina ko khimahina. Caba dingha caba dingha wu nahi Subann nighuma din ma di tarwatse babu p’iyatin kawai, ko miya ma di nzuna yani bu wu ndaka halau sai wu nzawi, yani bu wu ndaka ta di Vinawi sai wu zawi yani bu wu ndaka hale, ma wa da ɗi tsuwa sai wu hali da ai kokuwa ghi wu ziwi wu ndaka da P’a kowiya wu ndaka da yau amma gwanana’ sai wu ngitsiwi kamar wu ndaka miya, wa ba tina daga duwi ghi lthadai wa piya sai gwan tsuwari rinni ba wu ndaka sa di buggiwi, waku ta sa'i ma wu ndaka wu ndaka molusu tahi ndakhi ba miya a bati ghi bikina waku uma nzuna wu ndaka daya kwakwa wai ba ndaka cawa bubu bu ndaka cawi, Sai ya dava wai bu takyawa mu zha wukwi halawa to dole makhin runa di muzi taguma babu P’iyatina babu P’iyatina gaskina, dan wee diu yani bu ma ndaka umau bubu c’ac’al ghuma nitighumana di p’iyatina a p’iyatu da miya sobo miya makhin makhin salamaya,, kunlum c’ac’a ghuma kullum wuwakhai kullum wuwakai ghin gin ba bu yani bu ma naliya amma ni daa ai ya hada zuman cin lthuni koƙu ghi nasi a bita a ndaka khiya dutsai ta k’ayau ba bu ndaka sinakai ghani gyikwai bawa kwi zuna hi ndaka da gica gyikwi ya zha amitawi ko can gha ghamasi ta gyikwai. Saida suwayi bawa biwa wa gyici pingina Sai wa naha zuni yau tahiyi tawi to hi Sinau nu bu biyau bee ghau we’e ghamani babu p’iyatin. <hesitation>